איך וואלט ענקארידזשד מיין פרענד צו טון עפעס אפילו אויב זי האט מורא, <hesitation> אזוי וואו צו טון וואס זי האט מורא, און אפילו אפילו ווען זי האט מורא. און אזוי גייט זי זיך קענען אויסלערנען וואו מער זי גייט עס טון אלס ווייניגער גייט זי מורא האבן צו פליען.